اوف الصين من الدول اللي ثقافتها قائمة على علاقتها جديش الدولة جديمة من زمن الزمن عندهم عادات وتقاليد مرة حلوة برظة أنا ما جد زرت الصين لكن أتوقع أنها وايد بلد جميل وايد بلد متطور وهادي ورائع.